Lungra ma animalkana napma qaval. de da ngara paitmat dama rlangaris ngra paitmat prama arlangi. Ngara paitmat ba ngra paitmat. ba ngra paitmat. ba ngra paitmat. beviyi ngia tit da qukual. ngia tit da ngi quarl dequa ngi asut navarana qasupka i qatit ngia ngarlsaqa saqa mamung e lua danarlangia ris. Da lungra de diip i yarlat samatka luqaama qusupka i qa pitmat prama arlangi. i qaitaqarl katitra da qamali rama sarlitirang ip qatas. prama rlangi i binga dama anirlaqa da qa braing i qaiti mit ba qalusanas sap ma dul angararlim. i qua samrama damga vama dulki rarlim da qua marama a damga manamevram. de diip qet ba qaran mat luqe i qaiti ama nirlaqade qait qurliqa i nani ama Nangi de saii qatit sadarlik tleranga amasarlikirang. Iv iyi ngi atit marama kenayii de qua ngi sut navaraqa i qa pait mat. Qa paitmat ra vrama rlangi i qatit qa mali raliranga. Bev iyi de ngi ngarl saqa ba qa vait de qa vait namat ngi. Qa wait namat ngi da qua ba ngiatit taqurla de ngiatit mrama kenaiyii da glama. qua dama rlangiaris i natit da ngi quarl ip ta giwait De ngi quarl tama waita. ngiatira vrama rlangi de ngi quarl tlungra Qaita qarl kuqua i ngiatit ba ngiasut navat yiaq i quama ngioka da qua ama gi. Ngi sut navat luqa ama ngioka de diip qulingia da skarl ngi tarlat na qurl tamga ba qua ama waitini ama langas de diip ngi yarlat samatlina. Qatika ngiatit da ngi sut qatika ngiatit da ngi sut i ngi sut ra dama rlangiaris. Ngiatitra mrama kenayii da qua ngiatit Pama qaval ngiaman namanama kenaiyi. Ngiman mana ma qaval tama wait ngiatra de diip ngitarlat samat giwaitiranga i yama glavi ba ma yoqerang. ba ama ngiok ba ma glavi dama wait namngat de diip ngit dai i yarlat samat lungra Vrama rlangi. Ama qasupka de diip ngiatit bep ngiasatlgat tamga de diip ngi valanga. Dama snamga de diip ma qaiti de diip saqa Butit dura Kuarl de urakuarla de butit. butit. butit. butit. butit de i ya but man namna kenaiyi dap utitpama qaval. Naqaiti ura sura de rasut navrama snamga dap qaitika luqe i utnarlip pa diip qavalanga ip uraska. Qaitika que ngi atdalarm iv iyi de qaman diaq ama munga ba samariak. Tasut navaraqa maria qam dep magat dratap pluqa ama munga da nami qaranas ba samriaq. Dap ngiet ba ngi ditk mirlak de ngi rapmat plara namirlak ip qurliqa mat luma ama mungam ama quanasam. Ivep ba qa ngim de quasik ama mungara mirlak de diip qurliqa. qaitika diip qatiravanu i qa paitmat mat luma. Dap qaitika que ura tkarat savaraqa urat tkarlat savat luqa ama snamga ura tkarlat savaraqa. ba qatika. ba qa dedaqa paitmat avanu matluma ama mugum. Qa pait mara de a de a de raiyarlat samatka ba qat masang de magat drang bramaraqa dratdan saqa branaska mrama biqit dep magat dutdan saqa ba sari i ngil savarora dep mangat dutdan sari sagal ama lavua dranim maqa. Rnin maqa bep parlsat dra ditkmat naqa da samat ama gabalqi yi. ngarlnangi yi ditkmatnaqa ba samarama gabalaki depmangat de qisistam. qisistam Qisistam dep mangat de qiatu ama gabalagi ivukde qisistam praqi nama snamga Dep mangat da urninmaqa bep vlsat da qiamrama gabalaqi sararl de qi nin nganma qaluna dep mangat dutas ama snamga. utaska but parlsat. Dep magat da vriang ama taim de qurlura. qurlura da qaitkikama. lungurera ama taim ura de qurlura de utsil bana iv ura paitmat dama rlangiaris ura paitmat mrama kenaiqi utmit qattaqalka utit madan pama qavalngun gubarliam. Utit butit. butit. butit. butit util ba samnama kenaiyi. utit basamnama kenaqa ama slurka. utmit bsaman ama kenaqa ama slurlka da qurlura utiramanap matkamanap bsamaniyatk ama kenaiyi damarlangi savrara mni yaitama kenaiyi du ot muguna i amarlangi savrut dut muguna Ut muguna dep magat durditkmat nura piairanga dotas i yut utasa be parlsat davut muguna mnama qaval de vrama kenaiyi arama de magat dama rlangia. Donaq qamara sutlamini dura paitmat unak qatitdaqaqurl qamra sutlamqa da qatit mrama kenaiyi davan de unabrlaing ina qaitika lirut nguing mnama vlvaliranga dalangmis Dep magat dunaqa qamra sutlamga da qatiravit mrama kenaiyi davan diuna braing ima. ngungu iama barliam ma Tlap qanama selka. Unaqa qatit mrama kenaiqi qatiravit daviun de unabraing quasik unanari da qaitika qatit mrama kenaiqi. Qatiravit mrama kenaiyia de qadittk mniayaitk ama esingaqi. qaitkik avit tarqurla mrama kenaiqi qanga ba qa ditk mnura esingisang ama dapguas nesing pat luia ama rlngi. Qatira ba vuksaqa darlik nlura vatma Alaqasam. dep magat da qarlguirl mrama kenaiqi i qatdan i Kamali ramun. Qatdan baqatdan. baqatdan. baqatdan. baqatdan. baqatdan. baqatdan gluna dutas ura piyatirang da quong ama esingisangamadapguas. Bep magat da qasil. gubarliam yansil diip urapaitmaramanap. Lkmuriani sura quvang de yanarwirl nanaitk ut dap ngutal uramisaqinura esinga dap miamasngat. Dutit. utiramanu vamaqaval de qrlun de lirun Sura mnluia ama kenaiqi dutit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butit ilua vamaqaralka vrama kenaqam Ddavutit. utira de unaqa qasil i qanarip qapsup dep magat dutiramanu de naqurltamna niyawitrama kenet i etngatit madan a saqama qalamorlqi. Ma kenetnaqa de itnak ngatit madana da quasik aqama kenaiya. Daqaitikep magat durangang amanu daqaitkika unaqa qapsuva manlira ma kenet dep magat daqapsuvu dutit utira vamaqaval. Utit bautit. bautit. bautit. bautit. bautit be vuramarirl samaniyawit ama Kenet. dura Ksik dep magat duramrirl manap ba samnama kenaqa. Divutiramanap. divuttitprama kenaqam utit. bautit. bautit. bautit. bautit. bautit de unaqa diutira da qasa qnarlip Knanvranas i qaiti lue lira qasup mnlira ma kenet. Dep magat daqaitika amanap mrama Kenaqa vrama dularlvas. utira bep semaq da qasil. guaiyamga qurliwina Galngua i ngunarlep ngunanbranas aiyara. Dep magat da qaitkika unmugun daqurla davuna barlka ma selka de qang miyasevanu savramaquan da qaditk ama vlvliring da qamas. Qararlma i qatasa de quasik. qaitkike qatasimaki qa qananbranasa da nguamaraqan guak. dave ngi narli unabarlka qananbranas undequrlunesungnon Qananbranasa beprlsat da qatdan. quasik magat ivuna gian tamga dep magat da qatdan biase dutruraqurang dutit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butit. butiramanap quramkenaqa. butit. butitbutit bep samnama kenaqa dutarlikaqa bsaruarl Utiramanu butiramanu vamaqaval skuranga bev i yaseman u sapmaqaval i utiramanu vamqaval madan. Utira de ngunian dluqe lira qananbranas. <laughs> Uranganga biase samnama smangi samnama qavalka dqurlura de qasaka utgian urangiana bamangatmagat nutturaqa lira qananbranas askarl. Qaitika utgiana vriaqas qaitas de qaittikevane. dutsil da kua nani urarlitki i utit mrama kenaiyi amanap Urpaitmat ivurutlu. Ngitlua vamaqaval. amanu i utit qramaqaqat bep vuksut mnama kenaqa de vukpuk sut glana maqaqat de qaitika manap mrama Kenaiyi mrama Kenaqa. Qaitika divutrlas tkiamaqaqat i qaitaqarl ta samsirltk. I yari ragalas dap i yari raquap de utdan tuarl samrama Kenaiyia ararlimbit ira tisqi ma mali matqi. De magat dutiramannu. bamanu. bamanu. bamanu. bamanu. bi yase samnama Kenaiqia dut muguna i yama qait savrora durtakmat mama madarlina dep magat de yana ditkmat nama esinga madapguas. De urestam patnnganama dula dut muvat nganama esinga madapguas. De urestan patnganama dula dut muvat nganama esinga dut pas ama misqia mrama itaing. Qurlura vrama qaitki da qut ama misaqi iravasqi nama esing ama dapguas. Qurlia baqaitkika. baqaitkika. bep asqarl uraguirlmak naqi dap prama qaitki bep bingbing dama qaita dagubarliam yandramamisaqia saruarl. Da i ana priyaya butas. utasa mesinga madapguas asqarl ama nirlasa Utas a bep prlsat duqurlora. Avit. qurlura duratakmat nuras sutlamgna davit mrama kenaiyi. avit sama mungisamga mrama Kenaiyi i utat dura kuen. De iama i uqumga mrama Kenaiyi. uranganga bsamniyavit angrarlimbit dut silbana i qurlura duqurama yuqumbas da bing dama yuqumga. <noise> Da qaitika ut burlam suvaranas taqurla mrama vlvlqi i ararlimatna qulura saqamavlvlqa. Siaqarl un de unat banabraing dav unak de qatit mutluia ma Kenaiqi. qang mitlira ma Kenet i quasik i aqama Kenaiqa maslurlqi dap ma Keneta ma gilit. Qatit mriravit. qatit da qa ditkmat nama esingising samat lera ma Kenet ama gilit. qatira ba qa rakirarlvas. Dep magat da qarguirl ba sagal un dep magat da qa pilanguna. vantarlvit. De vuksaka sama utruraquvang i yane da vit mrama Kenaiqi i ut it dura quarl. Qaitiqa utiravit mrama Kenaiyidelua de qaitika utit matqi nek i quasik magat ip aqaka ditk mnaqama esingaqi. Utit butit. butit. butit. butit. butit. butit i arait quasik aqaqka quarl navat aqarang. Qaittika utit matluia ma Kenaiyi de quasik. arit Kuasikaqaka ditk mnaqama esingaqi utira ba na qaitaqarl ngil savrat davut butit. butit. butit. butit. butit mrama Kenaiya avit but man glama qarlap lungre ngrnandamna mapit. mapit. Diviak era. diak amuk. diak. utira vit mrama Kenaiyi utira baqasa utmn uraquvang ruarl mnama qaval. Dap uranggang sura. uramasinga ba vit i utit dura kuen. qaitika ngiamarla viak ama qarlapka. de giak mavuk. giak mavuk de saiep prlsat nganang avit saviang avuk ama qarla. I qaitqi ama qarlava i ngandamna mapit de magat durarlgurl sagal uraquvang daskarl utdan utdan. bautdan. butdan. butdan ba vuksut munureske luqemani dutraqa. lua vrama nirlaqa baqasa ma nirlaqa tit qatdan de saqi urangang bsamnama kenaqa davitmrama kenaqa i ama rlangi. Masna ut ditkmat nama esingiranga de magat da urestam prama dulina. durong uramisiranga. durestan pramaduliranga. uronguramisiranga dep magat da urestam prama dula be prlsat dut kuram uramisirang. Utkuiruramisiranga da qurlura bep ma rlnas durtatam vriranga dutdan. Utdan anamak mrama kenaqama kenaqa de qaitaqarl quasik katit slap i bing dama i que ama nirlaqa ba ding. Davutdan anamak dama rlangiaris. utdan anamak. banamak. banamak banamak. banamak. banamak bep samat i yavit ama kenet. da saqi qurlura viavit ama madarlit naqaitika vrama kenaqam nasraqari mada ratakmatnet de magat da qurlora. De saqi vrlasdam nut qiani. utmuraquvanga vama madrlit. vrlasdam nut qian. vrlasdamnut qiani bun ngung uak ma selka utdet mriaiamakenaiyi dap unak ma tiap de qatituarl mriai ama kenaiyi. Qaitika vit mrama kenaiyi i yaqi da yayam qi. ura kenem i urarlktlrim. Utit mriatk bautit. bondet. bondet. bondet. bondet de ya de undet matqi i quasik aqa ma kenaiyi i ding davunak de qatit mrama kenaiyi. Utita bsamrama kenaiyi de undle dingia dunguirl. unurguirl ba sap uravrit da qurluna de magat de vukpuk sanaqa. Qururaiya da bingbingmat nretnaqa dutdan. utdan ba naqaiti savruraluqup. Utra ma misiranga baraquruvisa dratas napma misiranga. Dap murl gumam. de naqaiti qa paitmat. qa paitmra qa paitmat samdang, qa paitmat prama dam samdanga qa paitmat. ba qa. paitmat. ba qa paitmat de ya de ama dang ngma an prama orlka da ma dang ngarngingarsaqa da gumam qayivaitk da ma dang de ngrangingarl samaorl ka qaitika vit de qatira ba qatarla mnluqa meska. dap ma dang de ngringingarl sama vlamga de quasik i qatala de mnaqa ma dang ama vlamga iska. itnaniqarn ip kanga Tkikep magat da mavlamga qatdan be kangang anamuk de qatarla mnluqa meska dama dang anamuk nasraqa. Qaitike ma vlamga qatdan be knganga. da luqa maqaqaraqa qa rlan angrit mrama vlamga ba qa vait ama manap prama damgi. I qa guirla qa navranas. qarlan a ngaraitk pasdam ba qa yarat amanap. Qanga ba naqaitki. qanga qa qamu ama munga matka dep magat da qa quapraqa. quapraqa dep magat da rusak naqa da qatitsaqa. qatitsaqa bsavuk. Qaitas kue qatira vamaqaval qatira ba vukpuk saqa glura de sluqa ama vlamga i naqaiti qasisnaqa i qarlanagaritkmatka. De magat dutlu ramamrlana dep magat dutungra vraqa durlusapka. inaqaiti uraditkmatnaqa. urditkmatnaqa bep prlsat dora sistam prama dulka savraqa. ursistam prama dulka bep prlsat durkuram. Tatap ama dula de magat drakuram ama sirlika. Takuiramgara draram vrama quiramga. taramvraqa da qurlia de magat da ma opka i que ama rlngia da ditatatabat ama quiramga nama sirlik dotsa. Utsama sirlik a navat luqa mavlamga i mani luqa mangrmanga qarlan a ngaritk matka. Dap yara de lakmara dratit drakuarl. tatit drakuarla mrama kenaiqi. Tatit drakuarl. tatit ravit mrama kenaiqi ratit drakuarl. tatit. tatiravit mrama kenaiqi iratit drakuarl tatit. bratit. bratit. Diak qasut saruvarl. tatira drasut dev yak ksut ma. da kua ma vlamgiamit vramaquan i yasnis. Qikep magat dluqa de ama vlamgi. e tkitla ma sutlamga ba yane ama nirlaiya da qaitikep magat dluqa de qangang amanu. Qanganga bep sagal nanaqi da qatuama vistka mnaqi. Na qaita que qasis nluia i lira qurliya da qisnis i luva damarlngiaris. Ama vlamgia ya snisa vrama kenaiyaram ba qaitike luqa qasura de qasut navraiqi daqa ditk mnaqi. A naqaiti magre luqa qa samsirlika nama sirlikina mana barlina. Bep qurlira. qurli aramaiya da qaitiqarl tatitla vit mrama kenaiyi iratit draquarl braditkmat naresingisang bsa bangil savrara mrama kenaiyi drarlquirl. Tatdan iratal aresinga dratdan. bratdan. bratdan sagal luqa mavlamga ela ara mam yana mam qaditkmnaqa. qadtk mnluqa mavlamga. qaditkmnaqa bep magat da quela qatitki mnaqa dama rlngaris i qa quarl navraqa. Dep magat drnganga bratraqa dratit. taksik nama damgi taksiqa. taksik braksik sama orlka yavit prama damgi besevup savrama damga i arlang dratit bratit. bratit. bratit. bratira ba bsavaravatqi. svaramndrlira dep magat da qurlira dratakmat naravlmga. Tarlusapka bep prlsat drasitkmatnaqa. laqi yayam de yandet samaqusim samrama kenaiyi dap madalka de qatdang. Yan sitk mrama qusin a bep prlsat. di yandran. yandran sangat biyase. de magat dra tava. Tatap dratu ama sirltk ivuk mrama serlka. tatava de qasa tatu ama sirlitka drananing brangat dratu ama dul tvanu de magat draram vrara dulka de ngana resing i lira raditkmat dasavaramis. Dep magat da qaitika rong aramis de savrama dulka uvas nluqa ama orlka ilira ravlanga. Bep magat da qurlira duqat ara quiramga. qurlira. baqurlira. baqurlira. baqurlira bep samnamarlangi que diip ngilngil. Dep magat tratatambt tatatam baraquiramga de magat dratu ara sirlkiranga ruarl. Tatrara mis drattungra dnganara sirlkirang dratasa navrama vlamga. Tats da qurliaramisa da tats bratas. bratas. bratas. bratas. bratas. bratas. bratas navrama vlamga. bratas. bratas bravarlsat. Que quasik i ravrlsat da ta mas aa ba magat nara. qurliara sirlik ya diip tatatmat nangat svaramis. Ama ngarlanamga qatatmat narasirlik ya bsavrarangerang. Qatua vrara gerang dratlu raramrlandrangung ara sirlitiranga. tngung arasirlikiranga be prlsat drasnas mrara gaturang. Araiyaranga. ariyaranga ma misirang de nara esingirang drasnas mrara gatirang dratdan. Tatdan bratdan. bratdan. bratdan. bratdan. bratdan. bratdan. bratdan. bratdan glara vis de nganara ngarlvik. Drakurlarara ralungra dratas. dep magat dratsa. dep magat dratsa bvarlsat daravis tatsa luqa ya vis tatsa da qaitka vrasdam nara samravavat. Dep magat drararlkutna drats. da qua biak qangang. da qa vritk avai da qa qurl yak mamuk elure aravatmatna de diip kukuarl arluvaqa mamuk ti yani amarsrlikini ba diip qatas. dep magat dratsa bep prlsat de magat davriang dluqa qa paitmat. Qaitaqarl ta paitmat pama qaval. Tatit dratakmat nara qavatmat tatakmat nara qavatmra glama nirlaqa i ratit dratakmat nara qavatmat. barlsat i lua glama nirlaqa de magat drarlguirl svara vatqi. Datlua devat ngana ma quata araratmira iratit tatira baqaitika qurlira drata kmat nara qavatmara. Da qurlia. qurlira dramit svaravrit dranin banas. Tanin banasa tratsa dama rlngiaris. Qurlira dep magat drasil bana divutit. utit dura quarl. dep magat dramrara sutlamgna Drasnas ama batri matngat dratit. Namrara madrlit ira ngang namnara quvanga dratit. tnganga de diip tatit matngnara qavat mat dalua damarlngiaris, tanganga de vrlak mriyaitk i lua nap meska. Tangangavit bep tatrama mungavit de ama qasupka qamit i vrlak savraqa dap qamit elua damarlngiaris. Dep magat drangang avit nap meska tnganga de ralu yaitk ma qavatmatqi siaqarl vrlak savriak ama qasupka. Talu luqa ama qasupka dranganga bratatvit navraqa dratraqa dratalka tataluqa ama qasupka tatalka bratalka. Atlu.